Esta frase ye mal, porque en aragonés infusión se dice augüetas. Y en en el en el en a val de Chistau las augüetas se feban de tot, de tremoncillo, de te de... de te de roca, pero la mas tradicional yera la... l'augüeta de hierba de... de zapo que cuan te feba mal la pancha pos con ixa augüeta de hierba de zapo pues te curabas te... te feba buen estar y te... te trobabas millor si te zorruspabas esta aug... augüeta de hierba de zapo.

Pues... bella obra de teatro en o mío lugar, que yo sepa, no se'n ha feito. No sé si... fa anyos, tiempo habe, se'n se'n habría feito beluna pero que... que yo sepa dende fa poco, no se'n sabe cosa d'esto.

Bueno pues aora ye tot tecnolochía, y pa pa charrar con o medico pues fa falta entrar en internet, fer una cita previa, apuntar-te, punchar ahí en o numero, dimpués te mandan un correu pa pa confirmar y dimpués tienes que ir o día de de a cita. D'antes mas no se feba asinas, ibas ta o medico, febas coda y prou. Pero aora cal fer-lo tot per internet.

O primer treballo que yo tenié yera descargar camions. Ixo ye lo primero que facié yo pa ganar-me a crosta... os primers chanfles. Y dimpués o primer treballo que yo tenié que podié fer-lo con un contrato ee yera educador de... de personas adultas, en Zaragoza. Pero d'ixo ya en fa anyos arrienda, eh.

Bueno, ee, as administracions publicas tienen presupuesto y mas que aduyas lo que fan ye tener un presupuesto asignau que ye o que le corresponde en función de o territorio y d'a población.

Fa anyos tanyebe a gaita y a dulzaina, pero aora ya no foi cosa

Bueno, de primavera te puedes trobar muixardinas, ee d'aguerro pues ee camparols y muixordons... y tamién es seps, que fan goyo. Tot... bueno, ee, tamién ee te trobarás ee potrecons. Pero es potrecons son es es fongos que no valen ta cosa. Es fongos que valen tienen nombre: seps, muixardinas, muixordons, usons, camparols, fongo royo...

Cuan una persona pega as zagueras bocadas y ye amanada a morir, son os familiars, os parients mas parients, os que son cerca d'esta persona, pa acompanyar-la en os zaguers momentos d'a suya vida.

En o lugar no i hai troballo. U te dedicas a l'agricultura u te dedicas a la construcción u no i hai cosa a fer. Por ixo a chent se'n va, porque si fas una carrera, fas unos estudios u quieres tener un troballo, pues tienes que brincar d'allí a a... a trobar la faina. Y a chent que viene a a troballar pues tampoco puede fer cosa porque o problema d'a vivenda lo que fa ye privar que a chent pueda quedar-se-ie.

No, nunca s'ha feito queso en casa nuestra. Bela vez m'he mirau de fer-lo yo por fer la prebatina pero cosa. O queso siempre cal comprar-lo. Encara que ye millor o queso artesano, pero no ye de buen fer.

I hai chent que ye de Rumanía que viene a troballar en as casas y tamién troballan en la construcción. Y i hai mullers y misachas de Colombia que tamién troballan en las casas de familia y que troballan cusirando a's golez. Bueno, y tamién caldría charrar de la chent que viene de... de o Magreb que ye chent que... que ye avezada a treballar con crabas y uellas... y vacas y... y troballan de pastors. Sí, si, es magrebís, prou que vienen a troballar de pastors.